ஃபோய் – இது ஒரு பிரெஞ்சு உணவு, ஆகபட்ட சோம்பல் அல்லது இந்த இரட்டை எலும்பு மांसத்தைக் கொண்டு செய்யப்படும். இது மிகவும் விலையுயர்ந்த உணவாக கருதப்படுகிறது. ஷாம்பாக்ன் – இது பாரம்பரியமாக மருந்துகொள்ளும் மீன் முட்டைகள், குறிப்பாக ஒஸ்ட்ரா அல்லது பெல்ுகா, மிகவும் விலையுயர்ந்தது. வாக்யூ காபி – இந்த காபி, சிட்டிகளால் கறைகள் கெட்டுக் கொண்டு பின் உணவுக்குப் பின்பு பதிக்கப்படும், இது உலகில் மிகவும் விலை உயர்ந்த காபி வகைகளில் ஒன்று. ஃபிரஞ்ச் லோப்ஸ்டர் – இந்த லோப்ஸ்டர் மிகவும் விலை உயர்ந்ததும், அதிகரிக்கப்பட்ட சுவைக்கும் மற்றும் பிரெஞ்சு உணவுகளின் அடிப்படையில் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்டீக் – ஜப்பான் மூலம் புகழ்பெற்ற வாக்யூ மாடு, அதன் மெல்லிய, மெல்லிய கொழுப்பின் காரணமாக மிகவும் விலை உயர்ந்தது. சங்கீ – இந்த ஜப்பானிய மது, முக்கியமாக உங்களின் உணவின் விலை உயர்ந்த பகுதிகளில் சேர்க்கப்படும். பிரான்சியன் பாணி – இது ஒரு ரயிலிருந்து காணப்படும் இயற்கையான உண்ணுதல், பெரும்பாலும் உயர்ந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது மற்றும் உணவு சமைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹம்பாக் – இப்பொருள், இஸ்பேனில் உள்ள உற்பத்தியாளர்கள் உருவாக்கும் மிகவும் விலையுள்ள பரிமாணம் கொண்ட சிட் காட்கள்.